يا خوي إذا تبي توفر أول شي لازم تعرف شو كنت تصرف كل شهر سوي لك ميزانية وإظبط نفسك حاول تجلل من الأشياء اللي ما لها داعي مثل الأكل برا والماركات الغالية لا تشتري شي إلا إذا فعلا تحتاجه وإنتبه من العروض اللي تغريك أول ما تستلم راتبك حط جزء على جنب حساب توفير وخلي حج الأهداف الكبيرة مثل السفر او شراء شي مهم.